Nú fá nú jab, jabon ni rninu bitxtil, jabon rieñnu gus par lady, jabon, fá ni-fá ni rieñnú gus par lady par ra ladich par, ra bixtil ni nan, bal diferente nani nun par lady nun par, par gás nu este chi xila ni jabón nú vez rienera’va ni rú gëw-rú gëw rgib nú lady, rgib nú chi lo ra gye ah xilani rxun ra’va ra lady gy chi xilani chi rcha rava jabón loni, chi nandi niz vazane lani este zëzy ru rackan riad lady zëh.